Tere! Tiiät, mi pidi täämbä kinno minemä, aga ma ei saaki. Mul tull' äkki üts väega äkiline asi vaihõlõ. No egaq midägi tetäq ei olõq, no tõnõ kõrd kaemiq, täämbä kuigimuu ei saaq. Hääd aigu!